<noise> Nkomma aike ama ioiomuine noke ee aike iong omi. iong teko ama ioiomuine musige runru goro gimogo nagai toi ee iong rogakogino maga kogino tagapasinko lakagakogimo egu akoi muo taukogim. nagai ego oumakutuuge ere minpio ogo toi tee aike iong. nagai iong toi siga nomakuga kosiga mm tokitogino mako gino mim. minno egu uumonmo lanlakagogim. nagai toi pisigere tagogim egu iomunno ogo toi olukogim nagai. lopa toi tuugere olugogim nno taino lopa toi lakagakogim ee musige run-rugo rogimo toi iko lakalaka gakogim. nomaguga minue logurogo toi ogui ura minna ion lakago gim nagai tege nomakuge nagai ouruinoge toi lakagogim. lopa musigego oguai ekenua orusiro kakagegui. nagai nagai pasinko toi taukogim, aike tanpasi e ama ekumonno go lopa tee ike rice toi tarakogim logotime. <noise>